जिन्गा, केक्डे, कच्वा हमोंग मालों कि ये समुद्र मरो है। मातली नाओ जेली फिष, बापर फिषन, जिन्गा फिषन ये सोब डॉल्फिन, शार्क ने वेल ने नु सुब नु नाओ। ये से मालों ती ये सोब मोटला, मोटला, तालाव, नदी ने समुद्र मरो है।